Jan xa'a ko kotani dii dii nguenolo ni xhito nrigui nayo'o kida, nrida kiti xandagua, nrida kiti xa xaxikonrú, no itu xa'a xa yo ndo no no noni ndo no fresno, ka kanguixhi ya'á kanguixhi yu, kanguixhi nguakendodo, kanguixhi nguatandodo xukuinika naxu naxuyó ayoko nru nreyó yo yoni inka nitú hi xu xunikaxa naxanro xanroxi, xiyaxi yú kanayo'o xanoxa, ne- ne neko yayundeyo ho kotoni tioko, tioko danguan dee xhika xhika xhika ndagua, ndangue ta okoxhi xhiko nrivii nraxuyo nraxuyo'ó, yo iin kiti luchi xa ni xhixi nre kanguixhi, kanguixhi xa kanguixhi xu kuini kaxa'á neneko nradondeyo, xo ku kini xhika xikononrangui xakandava nré'e xhika xhika nrava ku kokana xhi kana xhi ihó kadaxhi kadaxi vestin toya xon kuinika, kani ininó xa xu kadanuxi inixi.